Hé ndame ihó ya'a ajutepec ndeniu nanka chí ihó pelota mixteco ta ñonon ndiaa nakachí yii hó vixnanka ká keyunde he yiná inina añun ndukun ndé deporte basquet bol iña'a yinime bolibol kuenda nduku inga hí deporte dinanka chí yi ñuu kuaka ndakuu ndena'a aviko jun ndén yí treinta y uno de enero dos de febrero vikó novio viko yuu ni'ó yá, yakanka yuu naché yakendeme ndu basquet bol kuenta ya yivii deporte yina'a yu yina'a nde niu ya'a.